الكمبيوتر فيه عدة مكونات رئيسية، أول شي عندك المعالج السي بي يو واللي هو دماغ الكمبيوتر ويعالج كل العمليات، وبعد في الذاكرة أهراما اللي تخزن المع- المعلومات بشكل مؤقت علشان الكمبيوتر يشتغل بشكل أسرع، وبعد في القرص الصلب إس إس دي و أو اتش دي دي لتخزين الملفات بشكل دائم، و عندنا كمان <hesitation> بطاقة الرسوميات ال إذا كنت تحتاج تشغل ألعاب أو برامج تصميم. <hesitation> ولوحة ال <hesitation> الأم مودربورد <hesitation> اللي تربط الأجزاء ويا بعض، و آخر شي الشاشة، ولوحة المفاتيح، والفأرة علشان تتفاعل مع ال- <hesitation> الكمبيوتر.